أفضل ايه اتفرج علي فيلم لوحدي ولا أتغدي لوحدي الخقيقه هختار ان انا اتفرج علي فيلم لا انا بحب نوعا ما الأفلام اللي بتضحكني فهختار فيلم حلو اوي وكوميدي اضحك عليه وادخل عادي مش هحس بزهق واجيب الفشار بتاعي او المقبلات اللي انا بحبها واقعد اتفرج علي الفيلم وهبقي مبسوطه اوي بصراحه لو الفيلم كان فعلا حلو وعجبني أما ان انا اتغدي لوحدي حاسه ان انا هحس بملل او الناس كلها هحسها بتتفرج عليا وانا قاعده لوحدي فمش هفضلها اوي فهحب جدا ان انا اروح اتفرج علي فيلم لوحدي